Oire oavu, vo usipa vutaroia taevuro ari viapau oiso oaia viapau so vearo pievira usipara, aue gurukoro, aue, varao music para vovutaoia, tape o eake gaupie parevere evaia viapau oiso veropievira usiparaveira. viapau oiso usia tugura piapavere ragai varo, oapa viapau oiso vearopie vira usipara veira rara eisi vogurukoro purapaive. Eake ovu, voguru koro aevara ora ia viapau uvuipau ra vearo pievira usiu-u. Gurukoto purapai vere rirotoa rutu, viapau oiso uruipau ra usiuvere, uvare evo gurukoro purapaivere. Voari kepaa vi vo kepa-a ro, oare, oa iava viapau vearo pievira usipau vere uvare riro toa rutu aera gurukoto, ora porepore raga pauvere osa viapau rutu uvuipa pere, evo gurukoro. Uvarata vu ia ora poreraga uei viapai rutu uvuipau usiu uvare vo gurukoroa evara oara oara purapaivere osa ave usipau. Era ovuva ari ora parepore ragapaura osa vire avipe, kokai gaurevere viree osa vo gurukoro pura paive o taem vutavu ari kasipusa tereuvere rara viapau vero pievira usipau, uvare viapau oiso usia tugura pierivo vari vi varo. oape- oapa kasipu paoro toreuei ita voeava tariosa. <noise> Iu uva vaeva aueita osa vigiere guroko pie paivera osa usipavio. Uva eisivi eva eva.